Mafe liddi keci, mafe fakoye, mafe sagasaga, <hesitation> ɗi micititomo. Maafeeji goɗɗi ina ton kaa, ɗi taweteeɗi defeteeɗi ɗoo sanne. <hesitation> hono maafe <hesitation> saka saka en. A yiyi, ɗin e banndum en, ine woodi.